هتجيب تشيرت وتحطه على طرابست المكوة وبعد كده تشغل المكوة تسبها تسخن شوية لحد ما درجة حرارتها تبقى كويسه على حسب نوع التشيرت اللي انت هتكويه وبعد كده تبتدي تكوي الكمام وبعد كده تبتدي تكوي الرئبه